Punna ele injo biasa ambaunga subu-subu lampa pare'mu, punna tala kaci'ci a biasa anrio memang ma nampa sumbajang subu' maing injo a'sumbajang a'pallu memang ma kanre jadi punna maing ma a'pallu kanre a'pallu todo ma injo juku punna maing memang ma nganre <hesitation> maing memang ma ngalle utang sikariengang ku pallu to'mi injo utang ku raung utang utang keloro biasa <laughs> jadi biasa injo <hesitation> punna maing ngase minjo palluang ku, ku pa'bajuang mi kopi buru'neng ku ka nu na ngai kalia kopia biasa injo kopinna na pasikanre a'rurung sanggara na punna hattu bakara i biasa to' ku pa'sanggarang bakara, jari punna maing mi injo nginung kopi a'paruru todo' mi la lampa ri kokoa jari biasa ku keo to'mi injo anakku nganre sebelum na lampa a'sikola jari ku alleang minjo nu maing ku pallu a punna tang allomi amminro mi battu ri kokoa amminro to'mi inni anakku battu ri sikolayya jari la nganre allo maki isse inni jari injo nu ri kanre alloa biasa injo todo'ji nu ku pallua di ele'na nampa injo todo Pole burukneng ku nu tala sanna na ngai kanre hambanga jadi injo toji nu punna maing mi injo pallu ri ele'na na alle to'mi injo kanrea nampa na nanro ri pattongko a, ka nu kodi be'na sa'ring punna kanre hambang na kanre jari hakgenna injo dinging na kanre injo kanre dinging a nu ri pattongko a nampa punna bangngi mi biasa pallu a isse kanre ka biasa <hesitation> la'busu injo kanre ku punna tang alloi pallu a isse nampa biasa ku pasirurungang mi rung juku' sanggara na utang keloro isse